Tsirguq ommaq tuuh mõttõh häste targaq, et näil om justkui sisse ehitet väikene kompass, minkaga nä mõistvaq häste arvo saiaq, et koh puul om põh'asuund, koh puul om lõunasuund.